الأطفال اليون يعيشون في عالم مختلف تماماً عن قبل خمسين سنة, الحين كل شي التكنولوجيا تعطيه فرصة جديدة للعب والتعلم, بس برضه بيجيب لهم ضغوطات إجتماعية, أما قبل كانوا يلعبون في البر ويعتمدون على خيالهم, كان عندهم بساطة في الحياة بس بعد كانوا يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية, ما أقدر أقول أي جيل أكثر سعادة, كل واحد ليه مميزاته وصعوباته.